<hesitation> Raha loko volomboasary dia mazava ho azy fa ny voasary no tonga ao an-tsaiko voaloha, dia avy eo ny orinasa anakiray eto Madagasikara izay lokomboasary koa ny lokony. Dia avy eo <hesitation> ny lokon'ny masoandro.